Ko nafaade e njiytaade laawol ngal e dow leddi. Nde eɓe daɓɓi, ngal fiya haala e tati, waɗi hikkinaa laawol ngal e dow leddi nder tawa. Ko miijo, ngal ñaɓi ɗum.